Matlan nû adibi maiadu njûwo, adimmi hi muro unda su ndû muro to hunã ha lugobnjunu ni maĩ či? Adimmi muro to hunã yina mundu čûo. Yina mundu čîkã owol haje hunã muro. Kînjigi yoduri, yodurunuú, teni haja anna hunã muro yire du têrbie anna hunã yida ni walla yidanú ni. Wô talit hunã adimmi yire du mawo muro unda kînjigi unda četu yodiri walla yodurunú či. Aã muro yina ada gunna muro adimmi su unda nakazuũ ni to di baddu maĩ či. Zo unda adimmi durumma yikallu haki, direg du adimmi ma duruũ ni, unda yê muro četu nûŋguĩ ni unda ajibnjunu ni yoo unda yê muro yê tofokndundu ni mêde nuã nii muro ajibči, hunã ni unda ajibnjunoo muro to di badã kiñari kohidiĩ. Gudi hunã adimmi muro ni dûli ni unda maama yire du kînjigi yodirîe koo, miškile yidanú. Aã muro unda togo maamã kînjigi yodurunnó tohoo, to unda hasuran. Toi yikallu lazim muro adimmi maîe tohoo, muro hi ni duriĩ, fîkire ni četu bôdilndiĩ, yoo unda ni šuruda tam, muro ni šuruda yida. Šuruda nuã ni ndê hunã ni ndû, gunna jamaanduũ ni, unda yê muro yê kôi turonnu hu mosu ni mêde nduã daha hoktundoo, êski di adimmi hi maĩ. Aã adimmi muro unda yê muro yê četu nûŋgumo yugonodi mawo, mannu miškile uũ šuruda guru čûo. Šuruda taa zogo murat unda yê muro yê bidai di muro četu yugó ni fîl ahirã muro tohã haduwo muro ni mugayunú, yo hunã ni nuro muganuú, to koo tohoo muro Maana-ã lazim adimmi muro unda ya çetu mosuni, çetu afkara bôdultuũ ni unda yê muro yê nudurtu ni to di badã kunu gali. adimmi durumma muro koo di halas odu tani adibi a hi duruwo ajibtiyuno ni maari nuũ, zogo lôko unda yaabi-ĩ kûrtuwo, unda yê muro yê tofokndundunó to hi. Toi yikallu lazim adimmi mannu ya anna hunã ha lugobnjini, ya muro hi lugobnjunu ni to di badã zowaj kohidiĩ. Aã wala muro hi, lugobnjunno, walla anna hunã ha lugobnjunno. Aã diŋuũ unda durumma yikallu adimmi gali nuũ <noise> Adibi gali-ĩ muro du yuna hananummo budi yida. To kuĩ a maîe četu, kôi turo ho çetu mosu ni, ndû ni gali, ndû ni zondu. To kuĩ muro kînjigi-ĩ ni tosu, unda niĩ noŋuroo ni kînjigi toriĩn wallaa kînjigi torummú, ada gunna ladu ni adimmi hi hiduũ ni, muro ni wofokini, unda ni, muro mannu šuruda yida, šuruda hunã ni wofoŋuũ ni to di badã kiŋari kiŋari-ĩ zo yunu. Kunu somma nuã neŋîi njûwo horinumo di kiŋari gunîe koo, kiŋari-ĩ yunu budi tosu. Adim adimmi yê unda yê gunna mbo mannu nunda turo, turo ho šuruda hunã yuhado koo, aã zogo nû yaabi-ĩ tombuwo mannu, kînjigi-ĩ ndurii hunã sahil, ašan mbo nunda nûŋgua, tani yunu a ni daaru, yunu a ni masalan, adimmi ni ynu a tani daaru, yunu a nunda gunna mbo bidai di lôko, yaabi-ĩ hûi ndinai-ĩ nûŋgumo tohoo muro, zogo mannu mešekila ziyeda ni yaabi-ĩ du hadũú. Yunu-ã mbo bidai di nûŋgumo yugó, unda ni muro hi durumaã muro lugobnjunu ni halas aũ hunu ni durumo yugó, muro hi durumaã lugobnjunu, kôi anna hunã čîkã ŋgiri ni fetiha nau ni mawo, <noise> lôko yaabi-ĩ kûrtuwo, yanĩ mešekila zûtundi, mešekila zûtundiĩ nûgo, ŋgo ašan nda muro lôko yaabi-ĩ hûi nakiĩ muro, unda yê muro yê kôi di galii tofokndundu ni <hesitation> yunuu, kînjigi-ĩ su maana-ã tofokndundu ni gali di mosu ni nûŋgumo yugó. Ašan nûŋgumo koo, yunu muro to koo sûgoi, ziyeda ni miškile ni yaabi-ĩ du yûgurtie to koo muro čî de mannu yugó. <noise> Kînjigi-ĩ muro mannu dige sobuũ, sobur barayini. Kînjigi-ĩ sobur kinnu tohu, kînjigi dînee-ã turkonu numa wûni naamo koo čindĩ. Tuda-ã êrši gibi di yuhati. Kînjigi-ĩ tosu, ille oor numa gutzuũ ni sôburuũ ni kînjigi toriĩ. Unda sôbur taú, adimmi sôbur yidannoó kînjgi čuruú. Nunda turo sôburdo tohi. Adimmi sôburdi-ĩ di muro ômuri-ĩ sôburdoo gali. Ômuri-ĩ muro to yaabi-ĩ du to koo muro ômuri-ĩ muro lazim yunu guru ni duriĩ durummo ndohi. Guru ni mazi, mazunno ndohi. Mazîe nuũ, yunu guru nii de fôutniĩ, to koo gunnoo muro kînjigi čuruú. Aã kînjigi-ĩ muro kinenuũ ni oor gozuũ ni to koo di kînjigi tohîe gunnoo, yunu durumma ni gunna duraar niĩ, mazã ni gunna tubas nîe tohoo muro To adimmi ni to koo tohoo adimmi muro, dêif, aã lazim muro istaadalniri nuwo, muro togurki čuo. Yusonu-ã muro gînidu-ã zaga dûli kogiri nuwo togurki čuo. To kuĩ adimmi mannu odu eba hunã mannu yaabi-ĩ du munduo bakaddu soma nuã neŋuũ, yunu guru duriĩ, mbo mannu maziĩ ni mazunó koo, yunu to koo di kinenuũ ni kînjigi to koo di čurui. Kînjigi-ĩ mannu yunu kuyo gunú. Kiŋari-ĩ mannu lazim nagi barayini. Kiŋari du nagi yugonnãá mannu ndurii hunã saab. Aã to koi yikallu lazim kiŋari-ĩ muro du nagi čî. Ômuri-ĩ adibi hunã ha čidaa, adimmi ômuri hunã ha čidaado tohoo, kiŋari-ĩ čurîe mannu, čûsu du ni rêsmii du ñadu čurii. mešekila ni taduú yaabi nduma du. Lakîn kiŋari muro du nagi kînniĩ, wala ômuri nagi yidado, wala adimmi nagi yidado. Mura čû gunna du nagi yidadunnó tohoo muro, maanaa anna čû yaabi turonnu du njûwo ni tofokîe tadumoó muro kiŋari čuruú. Adimmi ni ŋgo odo bui čuo. Nû aya odo numa tamma yaabi-ĩ tamma muro yê gunna turonnu čuo. Aã, muro mannu odi-ĩ yê muro yê gunna kôi četu lûyindi muro mannu, muro mannu odo koo. To koo yikallu lazim, unda mannu čaanuũ ni to koo di taĩ. Aa dîiman gunna zo sodur mui dunîĩ njûwo, to kiŋari čuruú. To koo, Yaabi-ĩ muro tomiĩ mannu kinedu ziyeda barayini nige, kinedu tamoo. Haki maana-ã kînjigi yibenuú. Kînjigi-ĩ muro tosu turkonu numa wûni naamo koo čindi. Anna-ã tosu yikallu toi yikallu kînjigi-ĩ muro sobur ziyeda barayini. Aã sobur tamoó, kiŋari-ĩ tosu. Uũ adimmi ni mbo mannu yunu unda yun. Lôko ŋgo yaabi-ĩ hûi naĩ yunu haduũ yemma, yunu to da hunã du yida. <noise> Aã, kînjigi-ĩ muro dahu-ã unda tosu kohuwo tosu yohu njeni unda dabuũ kuyo di tawo, muro mannu zaga unda daama du njoŋu tedi. Nosundu <noise> ndosu gudi to koo ziyeda turo ni yidado yugó. Aã kînjigi nû anna-ã gudi yodirkĩ muro koo, muro mannu. A koo, čîidi muro yunu mûhim, budi mûhimma muro sôbur-ã. Aã, sôbur nusur čindĩ. Sôbur-ã daamoó muro kiŋari-ĩ, koo muro tosu. Kiŋari-ĩ muro nû, kiŋari torkîadu njûkoo mannu, nunda čû, adimmi yê unda yê da ndigirndenó tohoo muro kiŋari-ĩ ndurii hunã tosu. Lazim nunda tofokndindi. Mêdi nduma turonnu kohuduũ ni kînjigi nunda čû gunna lau muro Alla kuyo yohudu njendi. Aã nunda istofogîe tadummó tohoo muro, lau maana-ã tofokndundu ni kînjigi torkîe to koo yugó. Kînjigi-ĩ muro hosub, sôbur du barayini. To koo yikallu lazim, adimmi ni ômuri-ĩ ni daibi numa mêdi hunã nai, hokndundu ni nunda čû gunna aũ turonnu koa êski di maana-ã kiŋari-ĩ zaga tiri čuriĩ êski di hanandiĩ. To gunnoó maana-ã nunda čû gunna yaabi di četu njûo ni adimmi ni ômuri hunã mêdi hunã šiĩ činaú, ômuri-ĩ ni mêdi adibi hunaã šiĩ činaanó tohoo muro to kînjigi de zaga nunda dakuma ŋadu čurîe <noise> Nunda tofokndindi, nunda tofokndundoo, kînjigi-ĩ sahil. Kiŋari-ĩ muro yunu budi môhim, Alla ni čidaa, ôlugo-ã ni čidaku. To koo yikallu lazim amma kiŋari Kiŋari torîe tohoo muro, kiŋari ni kinenuũ oor nawo ni sôburuũ torîe gunnoó, kiŋari oor ndinaki kiñi kiŋari čuruú. To koo, to ni aũ gunna harayi čûwo gali. Adimmi muro lôko hôuluu maĩ, unda šuruda nuã do muro hi hadiĩ. Muro hi haki hadumo yugonnoó ada nuã Áã anna nuã haduũ, to ŋgo mannu odu yaabi-ĩ kûrtuwo mannu ašan. Ŋgo yunu gînei turo daú ni hadumo yohoo mannu, ašan, ŋgo unda anna hunã ha labarnumo, wala muro hi labarjnumo. Aã ŋgo bidai di labarumo koo, yunu to muro mannu ŋgo bazu čî ni yunu to sûgoi zabči Ašan ŋgo bidai di unda kôi hadumo yugonnó tohoo, îbada nuã de yugonnoó tohoo. Maana-ã amma odu turo ndi mbo mannu gînei yohoo, unda mannu samahaniĩ munum. Turo du gînei yohã miškile yidanú. Lašan to muro ŋgo gubudi dau landidi hadumo koo. Ašan zondu to unda daamaá muro yohú. Aã muro unda ŋgo kôi hadumo yugonnó tohoo mu. Aã amma muro, bêni Aduma muro dêif yikallu, amma marat <hesitation> labar yidanodi, mai yunu guru ko. Čidaa borsu gunu, čidaanodi mannu yina guru gunna lidi. Aa to kuĩ muro, kînjigi-ĩ du yina ada gunna du čûo. Yunu yugonnó mbo yina gunna yugó ni. To koo, kînjigi-ĩ muro yunu budi mûhim barayinĩ muro sôbur-ã bes, Aã sôbur-ã muro ziyeda du tamoo, muro. Kînjigi torri nuwo mannu unda daama koo di čuruu njenú. Kînjigi-ĩ mbo mannu adibi yê ômuri yê nunda čû kôi di hokndundu ni aũ turonnu koo ndohudu ni kiŋari yibendiĩ Aã kiŋari-ĩ zo maana-ã unda ômuri-ĩ turon da kînjigi turonnu tohú, adimmi kiin. Adimmi mannu kazaalika. Mbo anna čû hoktundu ni êski di kiŋari yibeyindî čîkido di badã. Aã nunda čû hokndundu ni dahu turonnu yibenduwo muro, dahu turonnu nunda ha kôi turo ho njûdutu ni to hi nunda tabaanduũ ni su kînjigi to, kînjigi torkuũ ni su zûrie yibendiĩ. Aã to kuĩ kiŋari-ĩ muro, yina šiša muro, ziyeda du yida. Taa gunna ni haki kôi a hi gunna turoi gunna haki da hitirdo yugó čîidi mûhim <noise> Gûduro ndurã kôi tunda haratirîe kuĩ, hataa, yuso anna-ã istofodio ndurun, to koo.